Laha amin'ny tantaran'i Kenya da reo gny efa tompon-daka era-tany <noise> amin'ny hazakazaky lavitsy ezaky. Dafa nahazo ny amboaran'ny Olympika avao koa reo makasiky an zay hazakazaky lavitr'ezaky zay.